So newaare haala mun haalaama, hakillam hootam e wiide huundefuf dow newaare wono ko moƴƴinta. <hesitation> So neɗɗo newike, <hesitation> laatoto ñeeñuɗo e golle muuɗun. Ayyo, <hesitation> newaade duu yo huunde lobbere non ley nguurndan tan.